Este yë tëx jotkëp'pë jue yë wayn kanë ëch ji'ib padakpyë y yë penpë ka'ak ji'ib kubëkëp y yë mas jue, nëmëdëyë penbë t'sëdyut ji'ib padakpyë jadun yë dun.